<hesitation> ingokho, ingokho yamanya mundu uirakanga ingekho ino sichila nimbola yamenya mundu uirakanga kata nobele nonila iyo inorula khusafari mala unjire ango mala ingokho aundi. Ibele mubalaba mala ikhulole niba umala uisukumakho amatuma namana hii nomba obosuma nomba weyisichia shiokhulia olola ingokho ila ne. Lukha chimbilo sana neichia ohi <hesitation> neyda auhi nanyda aundu noba nimde busuma nochiesa neigokho ilya noimanya mbu ikonanga abundu fulani. Onyola nei ola jioni nehjira munzu, ne yamanya ikonanga mkonafu fulani ichomanga saa aene ao nenibakho ikhabzi imbi si wikale mlango nochelewe khukalukha nomba khucherera olangola ingokho ihye nekhulindile amuliange yao nekhola iryo shichila shina ma ingokho yaulukianga <hesitation> <hesitation> ichesibwanga nende nyina nyina ilya yamanya imenya abundu fulani kho neikhulanga yosi ikhulanga nemanyile anga naabundu fulani namandu okhuraka ikhuesia siokhuha nemundu fulani sichila nembola onyo onyolambu noli nende ingokho iyo munzu kata omundu mcheni na arula ilya kata naisukuma matuma <hesitation> nalarulayo taa luahya taa nowenyele ilie fuana aisuvumi ye matuma naali ano nobusuma bula naalia na ateme khuisutakho ayali. Lakini naasukila matuma kalio naalole shinga yenye khuitikha shingila achisingileo ingokho soonyela neisuta omundi alio tawe lakini niba niwe niwne wainika mala noosukuma busuma nosinjileo ingokho ilachia khulia kata yene kata busuma bube bukwile mushilenge shishyo shikila shiricha ta imanyile tsa nibe mweneyo. Ingokho u lanyola ingokho ilya niba nibenee ne ilaranga mala umanye ingokho ilya aundi walomba shindu aundi ing’ara namna hii ne yalera libuyu lilala ilo, bulano amabuyu kandi kerela kano kosi kata noikale mlango <hesitation> ifwe khumalo khukhola khusi nibola echie khusafari ne ingokho urule no ishila khuinjiro masaa kawe khorela kashili khuola <hesitation> khulekha lidirisha nolekha lidirisha olola saa ingokho, ingokho ilarumola saa mudirisha neinjira munzu nechia, nechia ikonamo ilera alya nocherera ulanyola saa libuyu lili aene ayo khandi urumira atiti ao khundi ekalukha elwany mala lano ingokho ino, ingokho neshindu shindu esichesi sana siamanya omundu kabisa ingokho khandi onyala kucommunicatia nayo yaani khu bakhupa makofi, abanda babele bakhupanga mnwa, bandi babele bakhupanga ching’arai abandi babele basesanga amatuma. Sasa buli mundu alinende injira yiye yalondolamo ingokho yiye ingokho noulilangilamo ndunjila yiyo yo uchilangamo ulalola neyioha neyicha chimbilo nowenya anyala khukhupa lukarai, onyala, khusesia, matuma. Ibe ne khupwa mnwa nib ani khukhupa makofi onyola ingokho yiyo nirula chimbilo ni iichune uli kila wenya khuiseya amatuma ola iyesia niba wenya khukhola shindu fulani olakhola se ingokho ila enyala kunyola ne ka khaba ikhabi imbi nookone elwanyi nobe no ulekhile mlianyo no shiwi kale taa kala onyala kunyola ana yene yo umanyiremo ne ili erea embi tawe echisolo chichendamo taa ulanyola ingokho iyo ikone tsaa muliango ayo mpaka bushie asubuhi sichile abundu andi tawe ingokho seinyala khunila ou yao ichie ikone aa jirani mbuchila uikale mliango ikulwe khu dirisha ikulu nomba ilayama ikone mumiliango mla lakini onyala khunyolakho mbu ingokho irule ingo mumwo ichiye wa jirani taa khandi ne ingokho ingokho yene yakhumanya sa nyala kunyola ichiye khurela amabuyu we jirani tawe. Ingokho wolisia sa bulayo nobukha sa asubuhi uile busuma nomba amatuma nomba uikhabile sya enyala khulia soonyala khulora inule ichie khunela ango wajirani libuyu tawe. Iyongaa saa abundu ilalsa sa auo nombo nechie khulia ilachia khulia we chingokho chiasye ilya neola jioni. Onyda chingokho neinjiranga chye eyene nechia ye yemanya mbu <hesitation> ikoneyo nibwa wayo mbekhela chinzu no ikula muliango olanyola ingokho ne ikholashina neicha sa wailombela inzu ao nechia saa yene bila mundu khuikata ichie ta kho ingokho ni shindu shindi shya muhimu sana sanasana khufwa abanabalio.